ये ती बोजारे, वेग्राणाई वेग्राणाई नौनौनौनौनौनौनौनौनौनौ मु आंच देखाईल की टी। ही ही ही जिंदगी लोन खाइले लोन खाइले जो दो लोन। हम का जाइने की काड़ो लोन ये नो। मिटी नी जानो तो कायी ना होवे खरतो चाहे जो जेईन वारलो नी जाने ते हमुते के काड़ो उने तो आज देखत होती। ये लोन वाके नाम होती चे खाइत जे। काये होवे ना का ये तो ये जाड़े मे काये जाड़ो खाड़ो लोन । मैं तो यह धोगड लोन काये नहीं मु ते। तू कोहे दाहड़ो पड़े तेरा मखाई ते चे मेती हमायू दहाड़े पाल टी ने ते। रोटो खाड़े काम ना करड़े चेदलें वाड़ो ।